Jari punna utang nu rie a kunni rampi ballaku nu langakara iya ambua nu mallinga injo biasa ambua injo ji ganna pettes ka ka injo pettes ka sikali ji sitaung ambua jari punna rie injo buanna ri pasi campuru mi utang keloro biasa todo dipasi lau' i punna a'baju ki lada jadi kunjo mi nu itte a'sipa na ka langkarai ki nganre to jari ri pa'sipa memang mi inni punna a'baju ki pettes, punna baju ki lada dipasi lau' i pettes atau dipasi lau' utang biasa to'ji nampa to biasa pole lo-lohe todo injo a'ngalle pettes rampi balla ku angkuai na erai injo do pettes a maing intu pole pettes a nu suli kalia ballinna ka kodi i jari na to jadi kunni mae nakke ji rie pettes ku biasa injo lohe bua-buanna ku balu todo mi ka suli ballin na nampa lassiri la'busu ka nu lohe tau ngai i ternyata injo pettes jari nakke ku balui nu isse mi ndi punna kulle ri balu ri panjari isse doi ballo isse injo rie isse pa'nguppang ta wattu na inni taung iya ka suli kalia pettes a Rie injo na balukang i tau a biasa ku balu todo si bilangngang nu maing a dihajiki inni nu maing memang di timba battu ri bukkuleng na sibilangngang si litere nampa rie todo injo a'balu nu battu bede ri anu ri kolaka na erang lampa mae kunni na balu ka tala jari i kunni anua pettes a sikiddi ji angnganu pole injo cuaca iya do na paka kodi i